मुस्मुइ खेरिबो एब एल्क गव्सेर्नि एन्तल्पुर्कु बबुरे बहयु। मुस्मुइ खेरिबो एल्क गव्सेर्नि एन्तल्पुर्कु लोगो मुन्लनि दिन्ग्थन्ग् पुन्ग् नै अरो दव्हनि थकै बहयु। हवपुर बिकुर्पो गुहुन्नि थकै बदै गिरिपुर्जुन्ग् जुइनिउ अरो रुद्न्गि सोमौ। हिन्जफुर गुसु गुनु थकै बहयु एन्तल्पुर्कु घज्रि। सब्सेरि अरो गुहुन् लोगु मुन्लनि बुथुर्नि उनु हवपुर गव्सेर्नि एन्तल्पुर्कु कोनैउ खेरिबो <hesitation> ऐज्पुर गुजुन्ग् बुथुर्ग गव्सेर्कु लकिउ।